Omu magara gangye, obu naahuriire weena naahwa amasiko nkahurira waashusha ngu tindiho omugisha ninga ngu Ruhanga anyebigwe, n'okukura kugira amagezi nkashanga nkuriire omu maka garimu enyombo, garimu okurwana hatarimu busingye kuba nka mpurira banywani bangye bakutebya ebi ba oku bakuzire owaabo, wade baka batari bagiiga konka bakaabiine obuzaare burungi na biishebo hatari nkaanye owaabiire naamutiina, akiija nyiruka, ntiina kumushaba eki ndikwenda, konka kunyijire ndikukura niija nkinkyenga ensi niki n'okusaasira, n'okweyongyera kukyenga kumanya ngu nawe hiine nk'ebi yaabiire naarabamu nk'omuntu so omu kusaasira n'okweyongyera kumukyenga, nikwe nyongiire okukura.